Inumahine iyi inu isomnokwa inimum meva mase ino gblagbla edokimamu inumahine ojin usweingo inumahine ojin utondi inumahine iyaw nu inundima uyea inumdenam ikri yin inim nu mivenye egu mekrw awey nu esisen ekotumannah esi nu awey abo mekolutumanu awey erere ta tulna imimahine iyin inum migaw inwiewenem mikieowey ubomu ibobman ubayo krese iyiom inum nu ikpenoku ewey evon obo ivaba ukre me vo da yawa utomokunu iyini inumu isom okuva duko mami eh inumahine iyi inumnu isom ko okun okuva do kinka imo okunu eni meshiredita utomokunu eniege nder ekanyneni ndo inina ubo nu ekeinyo ovojanio oyin utomokuno eniegende ekanyneni ndo inina ubo nu ekeinyo ovojanio oyin utomokuno imo osnomoneni imo daneni ateriboyo edenine kpro idomine okunu baw meta ubi eta inumahine iyonuvum ekeiny ovojake bokim eni eno kime erer meta madu enigien ikany tnu abomogalneni. Ndo woka mu mummaru ikeny najo idukunete ifieteni utomino oyin inumdenam eway ngo wsemu ekpo ilomonine eyaw edan inurr mahine iyaw ohoyo nu ewena eda yaw yo eweni edainumahine eyaw abokunu meta esi abokuru abo megbodi igbodiabaw eyaw inumahine yo eyaw kotoinum iyo nwavammu inina emi abo kunu me nyanu ububoma inwi uboyo krese imoneni emnabomeyi mi iko sumemi ikpeneokun me deri mam inumahine iyi mi imumisomnokweni okunu awey meyaw tumi inwibaw kre megake okunu baw meyaw tunuinim baw eyam urw meva dua konu oyinu okpoki yo oyinu olan mu gbiene utarwayo okun ivayiniyin okunu eruboka rkrasne aboretayo okunu woka mukrene muta ndo udewo oyoknu woka munyan odiaka inwi komu eni enyan eni edu mumahine enitan ubi ndo enioka enimenya weynu mejane siesi ato gina bano atobekayo enimenya eweneni ndo ohonu owewo abomesi ndo woka inumyo idudukwote okunu woka unwane dinauta munyan iyan ubinenion. Ikponokun eway me ta ubi ikpeneokun eway medu inumahine utonoknu inenahine iyi nu inum nu isomnkway inimrivi mi meduko va mase inumahine ono gblagbla owey no odenitu ubi owenu otan inum mahinen do oweyo oderin oknu ovo me nyan nu ekeny eway esinokotumanu esinoweyabo eweymonmon ona ovayna oyin avenu otan ubi oyino nenu omahinen inum oyi oweynu oderinum onahinen inam oyioweynu oderinum okru oyi oweny nu onyam inwiswenem ekery eway orereboko werynu odeni imabo mimmene mi ekemeney do owey nu ota ubi domo mamul ojabota way nu unwudu idim nu omonusuen nu oreremotaka irumahine iyinutondi inumnohine mivenye iruwudu ewey inumnohine mi venye enu ewey esinekotuman esinu udiantan boku ovenu inumahine bebinum dowoka egugun okunumo woka ivomwo okar okuru mokwekwe do ukrukwenukwedo ewerm meswenuye iyo mu kweyo ka ederinam oweyna oyinawey nu oyika otan inum mahine do mumanmanwa egi ikpeno kumu migakwoka mijakwo do ohonu uta inumnohine ndo esinu ekpenokunu mekuw egika ohio emonan owena ojabo owey ofruke eyawo eyakotuinun buyokrese isomnu oknu emimetaninmahine enmedanumahne mayana mando iyaw oohanke Iyaw ubo nyonge ikieni owenu otan ubi nu owey nu otaubi uwene dukomanu mu mosba gblagbla inina evumedukomanu enyanerunueta ubi kani egbonuigo i- in inwane wol bu buyo do ekru nyan enu manu eta ubi nu egbo nu ingoyo ekunu ingobaw mirerehinka baw edori utomoknu baw eta ubi isomnokurey okun oway mota ubi mando ohonu utambi do ararar nu iyinu ararar no karu oyinu utonu oso ovakpenkwono komu oyine inum nu ekotuman inum oyioso ova kpenkwon do woka uderin man owayui vi onwane kotowo iyuinam nu udnwane ohra udaw konke iyonu iyinuwoyo but uta ubi do iyinu inunu igbresin inwi okuvey iyonu iyinu inuwo ka ewevivi mekotowo utomokun uyan inwi swenemen utomokumen uderinum utomoknu uderi okuva rerem do muonon iyo nu iyinuoka ewevivi mekotoho but owey nuotan ubido inwane jake buboyo iyonu iyinu yo utomokun inumdenam ubiyo oyin moveyen inwudu ewei okau eway ederoman esina do ewayiabo iyinuamu isomokuvey.